Baka Siry agny koa moa zay ka fifangaroan'olo maro ny agny eo zay eo zay ny pony agny Arabo, fe eo avao koa ngy armenien da ao koa ny grec da ao avao koa ny assirien ao avao koa ny monde, farany amizay Ckurdes fe mbo misy maro hafa koa.